Toetrandra a l'Aindy, ia, karkaràha ty edy fahaizako izy ai. Amin'ny ankapobeny zen̈y, miovaova zen̈y toetrandra an̈y arakaraka tan̈y misy an̈ao koa, karàha mazatra fo. Fa misy tan̈y amin-drô an̈y ten̈a araiky dezera tsisy raha. Avô misy tan̈y araiky malen̈y mandava-taon̈o in̈y. Abaka iô aminjay zen̈y irô zen̈y misy misy bongo. Avô aminjay misy tan̈y araiky mamokatra tsara in̈y ze. Mety mety an̈anaovan̈a raha in̈y zen̈y amin-drô.